Thindo ngetho nifurie thigaia na ikaiga iga na varoo. Kwaibadilishana mawatho findo fiuthu maendeleo. Kwairima ikolea mndu akhe- akhe agaia fundu gwe- gweirima i- i- fuga nguku kana i- i ng'ombe kana ma- magonji findo tha hivyo mithino ange thofiichi kuichi kuu- kairima ifi- ifiirania na ukafiwara uka- i- fiirira ndima, herima ikhughenja ena maisha. Kighi ni vandu ikhaa navo mukae mugaye huria ye- yerema na aina tofauti ta- ta mazao ghewiaa haya ghaghire igaye na i- i- ighenja vandu ena ivona fetha na kijoo. Ifo findo nivivoni kuthighire i- hichi tasharo kwairima ithi- thikutashe nakatithi ighu nungwe nerwea varo vengi kava mwaka ya vando tofauti tofauti